Kɛmakuɛƒu mua nakpɔso afɔna kuɛfu nuami? akonaku edini bapɛ kɛmabakuinye, awunami awu amɛla. Itiɛ bakakuédini bua la makonaba kuinye. Akɔnazewo muani. Ɛwɔ awunami ɛkunana ananaze yo <hesitation> alu aludu etufua mua ataliewo. Ataniakone kelemuani afonatsi adilagbetse maba abaa awoli, kawole buala mayoe lakunakuma kunae kunaeakunakuinye. Masekuinyela afonaku tunu efue katue yobafa nu inye. Ananaku eti, akɔna ʒɛvi ugbatakuami buaku ekubiwanibuaku ɔdu udunu alo kɛ, makuilaye maɔkuyɔkpodu, mawani, maku mɔdu nu ɛfubie me ayoewu; akonak akonakuamɛ laɛ. Manana kuɛ ku anana kueti nu udunu. Akɔnavani akɔnaʒevi ugbuatakuwani; akɔna ʒevi ɛkubiwanibua kɔdudunu kɔnakuɛ kɛle konaba yanafuɛ kɔmabanu kumɔnafɔ buǝfa la akonekelee laɣɛ miewlesɛ.